<noise> Laha gny tena voaton'asa an'igny! <noise> Da igny miaro ny lambalatabatsy. <noise> Da igny avao koa gny manaka gn tasy avy am menaky na avy am rano hipetaky amin'ny lambalatabatsy.